Rehefa zaho miomagna andeha hoandro amin'ny renirano de mitondra maillot de bain-gna zaho, de mitondra serviette zaho hamafako vatagnanahy rehefa vit fandroàko. De <hesitation> za sy maintsy mitondra gilet sao de rendrika agnatin'ny rano akagny satria renirano izy rano maventy de mila miomagna zany zaho am'zany.